ഇന്ദോനേസിഅ സമ്സ്കുത്ഥി ഏന്ഥോ വൈവിധ്യമയിനതി। ഏന്ദു കന്തേ ഇതി അക്പൈഗ ദ്വിപൌലിഥോ കുദിന ദേസമ്। ഇക്കദ അക്പൈഗ ബശലു അനേഖ ജത്ലു മതലു കലിസി। ജിവിശ്തയിമ് ഇന്ദോനേസിഅ അലോ ബലി ജവ സമുത്ര വന്തി। പ്രന്ത അലോ പ്രഥിയകമയ്ന സമ്പ്രദയ അലോ കനിപി। ശ്തയിമ് ഭതിക് ഏകത്വന്തി ചേതി വുര്തിലു പ്രപന്ഛ। വ്യപ്ഥന്ഗ പ്രസിദ്ധി ഛേന്ദയിമ് ഗമലിന് സന്ഗിഥമ്। വയമ് കുലിഥ് ഛ്ഹയ നതകമ് ഓന്തി കലരുപലു ഏന്ഥോ। പ്രമുക്യേന്ഗ ഉന്തയി വരിവന്തക അലോ നസി ഗോരേന്ഗ്। സേത് പ്രസിദ്ധി <hesitation> മൈനവി രമ്ധന് മോന്തി। മുസ്ലിമ് പന്ദുഗലു ഹിന്ദു വുഛ്ഛവല് ദേശ്വപ്ഥന്ഗ।